po mor, a mson gjuhn e huj e, si s e mwson gjun e huj, po, pwr zotin, e msojn gjun e huj, kan msu... Un nuk kam, kam dy fmij, e tre fmij kam, tre tre t mdhej kam, dhe jam katwrdhet e nant, katwrdhet e nant vjec jam, e i msojn fmija, katwrdhet e nant vjeC Ca me ba me msu

Jo. pasha zotin, nuk luj muzik, jo pasha zotin, jo nuk luj muzik se muzika, nuk mw shkon muzika se ... eee... un pwr veti qw kur kam luj muzik njw her kam qen... jam njw mosh e madhe more... jam katwrdhet e nand vjeC, nuk lu, kam nipat, kam nepat e senet e kam djalin e vllait e gjanat... jan nepat....

Po, pasha zotin, e di, se kur hasha un, kur hasha at-here se un kam, jam katwrdhet e nand vjeC, kur hasha ushqim, e hasha ashtu ushqimin me..., thuje mor ushqimin e ... buk me groosh, e, me grosh, ushqim me grosh, at-here ka qwn grosha..., e mblidhsha n arr groshwn, ere, e mblidhsha e hashna groshwn pwr s mari groshwn si a ...

Jo, ore, n teatwr nuk kam ik se nu kena pas teatwr ater, n Shqipri. Tash kam ardh unw n Greqi, dy vjet kam qw jam n Greqi un, ater kena pas ndenj n fshat tu punu, jam prej fshatit un, katwrdhet e nant vjeC mw bwri fshati, katwrdhet e nant vjeC.

Kanga jeme e preferume asht ajo e atere qw kam qwn i madh ... i vogwl, kur isha i vogwl, qe muzik, muzik kshtu muzik, m pwlqen kto muzik me Cifteli, po, m pwlqen shum me kallxu t drejtwn atere kam pas qwn muzikant i fort, po.

ushqimi jem kur isha i vogwl pwr zotin s'kena pas ushqime atere, se ushqim ater ka qwn, nuk kishim sa m ushqimi si fukaraj, buk e lakna hashna, lakna t regjme, ashtu lakna, buk e lakna, hashna zushna lakna, hashna, po, po, po kena qen i vogwl ater

Takim me doktora, kena pas njw doktor atje m fshat, m fshat kena pas njw doktor, mbyllsha takimin, kur ishnja pwr shembull shum t smur, atere kam pas djalin e vllait un, ,,, n Greqi, edhe i thoshnja .. a kupton...

Sporti na pwlqen sporti, na pwlqen sporti m rregull a, sport tash shofim sport, tash jam bo i madh un, sho sport, Olimbiakosi a ktu n Greqi, jam n Greqi Olimbiakosin e shof Olimbiakosin, me t thwn tw dtrejtwn Olimbiakosin e shoh, po. Po, po, Olimbiakosin po.

Autori jon, autori jem i preferum, se un jam i vjetwr, jam shum i vjetwr, ashtw Kazan .. ai si kam pa njw film, ka qwn ai, si e ka emrin ai, eee Stathi, Stathi, ai filmi i Stathit, besoj pwr Stathin besoj se pwr Stathin mw pwlqente shum me pa film me Stathin,

Ca do msoj, do msoj n pun, do msoj avash avash, pwr shembull nwse tw pwlqen me msu diCka, Ca do mwsoje? Pwr zotin, msojm, po e msojm, pwr s mbari msojm gjana, msojm gjana t vogla, gjana t mdhaja, po po, mwsim, po, po,

votojn njerzit pwr shembull, voton, un kam votu se kam votu ngahera qysh me Enver Hoxhwn, se jam i, qysh me Enver Hoxhwn kena pas votu me Enverin athere, katwrdhet vjet, katwrdhet e pes vjet pwrpara, kam pa e ashtu, i maj mend tw votojn njerzit, votojn, pwr partia, Cdo lloj partie tash, tash kan dal shum parti

Ekonomin mir e kena pwr zotin me thwn tw drejtwn

A, po. Nuk di Ca me t than se, kshi kshillat qw kisha me dhan shokve, po, shokt t jen mir, Ca kshilla qw me u dhan shokve, ... t jen mir pwr veti, zoti i rujt, Ca me than... Po

Po, me pi, pi shum, pi raki shum, m pwlqen rakia me pi shum raki, po, raki, po rakin e pim, e pi, raki, njw dit kisha marr kshtu raki shum me pi raki, po.

Po, n shkoll shkojn n shkoll, kalamajt shkojn n shkoll, msojn, vijn n shpi, mirboll, mirboll mwsojn, po, po pwr zotin mwsojn, mirboll, mirboll msojn, por jo me m ba qefin, nuk ma bajn.

Po, kujdesem pwr Parlamentin, kujdesem se Parlamenti asht qeveria jon, a kupton, Parlamenti i mir merr venime t forta pwr Cdo gja, pwr ne i merr vendimet, a kupton, po mu nuk mw pwlqen Parlamemti n Shqipri nuk mw pwlqen, n Greqi m pwlqen se ktu n Greqi jam tu jetu.

Pwr zotin, po, kalamajt lujn pwr shembull me lojra telefona, se jan e gjana lujn n telefon, po, lujn n telefon, kalojn, bajn, Ca ke me u than, fwmij jan ata.

Mish kam marr ditwn e ... di her nw jav marrim mish pwr shembull, me tre fmij ku ke ma mish, marr t ejten, ham mish, e t hanwn, si ham mish, dy her n jav, dy her n jav ham mish.

Po edhe telefonin nuk e pwrdori iC, djali i vllait e pwrdor telefonin, djali i vllait, se e kam si meqen djalin tem e kam, djali i vllait, kam djalin e vllait qw ka njw ai fon, edhe ktu se un telefonin e kam pa asnjw send, telefon kshtu t thjesht kam, po e marr me e pa.

Mana s kam nevoj pwr rroba se ... rrobat s mw qesin .. se kam fmij, kam tre fmij.... nuk e kam pwlqim rrobash, ca t jen, sill njw pal rroba t thjeshta, nuk kam asnjw problem.

Pwr zotin, kam pwlqy, C do me than tash, un mw ka pwlqy, s kam shku un.. se m ka pwlqy, m ka pwlqy Sandorini, Sandorini kam qwn njw her, qesh me tw tre fmit, qe m pwlqen, se diku tjetwr s kam qwn, n Shqipri n Greqi s kam qwn kund tjetwr, jo, s kam qwn kwrrkund, vetwm deri nw Santorin kam qwn.

Pwr zotin, Ca kam me than historin e shokve .... tash s maj men gja, se un pwrpara kam qen n koperativ, kur kam qwn tu punu n Shqipri, n kooperativ, n ora ... nxhana nw Shqipri, kur isha, kur pata ardh n Greqi, kur kam daln Greqi e mrapa kam qen martue, kam...

Kurse gjyqtart e mi s jan ata atje, nuk kam pas nonj gjyqtar pwr shembull, nuk di Ca me t than, po gjyqtarwt jan njerwz ... nuk jan njerwz t kwqinj, ven ligjin ... ven ligjin nw ket nw ket vend gjyqtarwt, nuk kam Ca me than pwr ta, jan njerwz t mir,

Kopshtin e mbolla, kopshtin e kam mbjell domata mallator, speca, do qep, m pwlqen kopshti me kallzu t drejtwn, por edhe ktu n Greqi kam ndreq, jam n shpi private e baj nji kopsht t vogwl e baj, do mallator, do speca i baj.

un, me ta thwn t drejtwn nuk m pwlqen, jo jo nuk mw pwlqejn qent as mocet , djal i vllait ka qen, nuk m pwlqejn qent, jo, me thwn tw drejtwn. As qent as macet.

Jo, pwr nder nuk kena, nuk di gja C asht ai, nuk kena, jo, nuk kena asnjw gja, pwr zotin, ju, nuk e di Ca wsht fjala, po nuk e kuptoj kwt gja, pwr zotin, Ca me t than tash, nukw ashtu, po, po, jo, nukw, s e kuptoj, nuk e kuptoj...

e, ke doktori shkosha, po ke doktori, edhe mbrapa u vizitojsha po kur isha fmij, Ca me than tani, jam mosh e vjetwr tash un, a kupton, nuk e mbaj mend mor kur isha fmij fort shum gjanat, po, po, po, Cdo gja mir ka pas shku

Ca jemi tash? A dini nonjw emwr yllit apo ylli? Po, dim, po Ca me t than tash un? Ca kam me t than un ty tash, a din pwr me dit dim, po, po, Ca?

Po ku rri ti un tash Ca me t thwn tash, vendi ku rri ti. Vendi ku rri un wsht vend i mir, po, wsht pak i ..., ka punt e ... pun shum, pun neswr, pun mbasneswr, pun pwrdit ... ka shum pun, si me ta shtu, shum pun, lloje at pun, poo.

po cigaret, tash, cigaret jan t kqia, nuk jan t mira cigaret se ... asht e kot cigarja, jan shum t kwqija cigaret, po, po, cigarret, bajn dam cigaret, kshu, bajn dam cigaret, bajn dam shum, pooo

Ambwlsinat e mija, njw her kisha ... se m pwlqente ajo, si e ka pas emnin, s em kan pelqy, m kan pa pelqy shum, ambwlsina tash m pwlqen ma shum kadaifi, kadaifi, ba me hangwr kadaif, m pelqen shum, kadaifi asht gja ma e mira se m pwlqen

noti di, si me ta shpjegu tashti notin, ... po, po, po, not, ... po, po, not, dim not, not pate, notwww...

Po, ka nevoj vendi, si s ka nevoj vendi, ka shum, po, ore, ka nevoj vendi, si s ka nevoj vendi, pwr fmij shum, po, si s ka, po ka shum nevoj vendi pwr ashtu ...

Mu m pwlqen ma shum ama me ndenj n shpi, me pa televizor. Se nj dit pwr shembull mw tha gruaja ajde dalim xhiro, edhe un nuk dola se un dojsha me ndenj n shpi a kupton, se mu m pwlqen ma shum me ndenj n shpi, jo xhiro shum.

M pwlqen me gatu, po m pwlqen t bwj ushqime, pwr shembull, edhe m pwlqen edhe s m pwlqen, un nuk r kasm ashtu, po m pwlqen, m pwlqen me gatu, kur kam oreks, kur kam oreks, gatuj shum shum mir, e bwj gjella t mira shum, kur kam oreks

Jo, jo, nuk kena ktu, ktu afwr nuk ka, jo. Ktu afwr nuk kena. Po, po, me thwn tw drejtwn ktu afwr nuk kena asnjw gja ktu afwr.

Jeta si m ka ndodh mir e mar a se kam tri fmij, dy djem e nj cuc, i nimoft zoti, i kam mir edhe i du me i pa mir, kshtu, po gja ma t mir nw kwt jet fmit, duijetwn tane e shpin tane, ma mira ma

kenga, kwnga e preferume e jemja jan kto t zonws t Veriut, po si i kena n fshat, i kena pas n fshat, kangwt Dava Gjergji, wsht kang e mir, kjo Dava Gjergji wsht kang me Cifteli me t knaq shpirtin, sikur t jena n fshat,

Po tash na bahen nuk jena t sigurt pwr jetwn ton, jo pwr bamzwn, a kupton, s kena Ca me t than pwr pun t bamwz, t sigurta, kush ke gja t sigurt soot n jetwn, re, sot s dihet gja Ca bahet, sot je neswr s je.

Me shnetin kam pak problem, se jam i smun, a kupton, jam i smun, kam do problem me shnetin, po Ca me bo, jeta i ka kto, s kena Ca me i ba jets, shneti shkon e vjen.

Radio ndjek, kam qef kur t jem n makin pwr shembiull, radio me dwgju muzik, pwr shembull dwgjoj muzik... e Coj radion mwngjes kur iku pwr pun, edhe ndij muzik, mw pwlqen nw radio me ndi muzik ma mir se n televizor .

Puna ime qw m pwlqen, m pwlqen me t kallzu t drejtwn me me vu pllaka, me shtru pllaka m pwlqen se kam qwn msu qysh i vogwl e kam msu kwt pun shtro me shtru pllaka, edhe m pwlqen kjo puna me shtru pllaka.

Sikur e thash njw her se nuk jan gja t sigurta kto, uinbanka, t sigurta bankat, e i bankat e nukw, nuk jan gjana t sigurta jo,

Un pwr vete nuk mendoj se qielli asht blu, than njerz domthan se qielli asht blu, un nuk e menoj kwt gja se qielli asht blu, ujt, deti po, po qielli nuk e di, nuk asht blu,

Pwr shwndetin tim kujdesem... s ka njeri qw nuk kujdeset pwr shwndetin e vet, po un kujdesem se s ha pwr shembull, s ha gjana ambwlsiina, nuk ha gjana qw nuk mw pwlqejn, a kupton, dhe pwr ... ruhem shwndetit.

Cdo mngjes, pwr sy t ballit Cdo mngjes un nuk ha, mngjes ha kanjher, po bwj nji vo, fwrgoj nji vo, pak djath, e dy feta buk, mngjes,

Shokut tim do t i jepja kshill se do t rrije me familjen e vet, edhe mos mwrzitet se familja wsht njw her n jet, familja duhet me qan shum shum e mir, e ka dhwn i zoti me qan familja

Tw gjall kam pa lule, ata trwndafilat e bardh qw kan dal, trwndafilat e kuq, e m pwlqen lulja, lulja asht gja e bukur, lule nuk do t thot emri kot, lule, wsht shum emwr i mir,

Po do shkoj ... shkoj pwr syt se do hik un pwr syt ... se neswr kam mbyll.. Shkoj ke doktori, shkoj shpesh, po, shkoj shkoj ke doktori, vizitohem, doktori, po kush asht ai dje... kisha shku ke doktori

Po, e besoj se ka ndryshu koha, kan ndryshu vitet, kan ndryshu gjanat se Cdo gja a tu ec me dit e me or mw shum, ma t respektushwm a gjana ma t mira tani kot e funit.

Durt tona i lajm se duhet me i pas t pastra durt, a kupton, po s i lave durwt, durt lahen gjith kohwn, pas bukws, kur t mbarojsh bukwn, se pastwrtia duhet t jet tan kohwn e mir,

Kafsha ma e mir ashtw pwr shembull qeni, qeni, pava njw qen para dy ditsh, i bardh, po ikte rrugws, ishte shum shum shum i mir, qen i bardh.

Ca me t than Ca menoj, menoj gjana shum t ashtu... Pwr shwmbull, djali i vllajt, pwr shwmbull, se po t ashtu, nukw... shum gjana t mira, ai...

Shpresa ime ma e madhe mw t ardhmet asht t jem mir, pwr fmijt, t kem mir jetwn, mos smurem, C tw m pwlqej ma shum e madhe me thwn tw drejtwn... mos smurem, mos bahem, po, po.

shkoll, shkoll kam shku deri n mosh dymdhjet vjeC, e pata lan pwr kurbetin me shku n kurbet, me shku n Greqi, me punu, me ba familje, pwr kwt pun e pata lan shkollwn, shkoll s kam shku shum

Sporti, sporti m pelqen me e n-jek ktu n Greqi, se kund tjetwr nga ta ndjeksh, kur kam ardh n Greqi e kam ndjek sportin, pelqen pwr shwmbull AEK, AEKu m pelqen shum, tash ka ra pak, nuk a tu luj mir, po, ktu m pwlqen, se mw pwrpara s mw ka pas pwlqy.

Krenar? jam krenar pwr fmiit e mi, grun time, familjen time. Kur je krenar pwr kto gjana, wsht gja e mir, nuk wsht gja e keqe. Po, un jam krenar pwr familjen time.

eee, filmat e mia q jan t preferume, Ca t thom tani kush jan t preferume, filmat si preferoj, preferoj shum filma... me t thw tw drejtwn, Cdo lloj filmi un e shof, nuk kam nanj lloj filmi t preferum, film, Ca t jet,

Pwr zotin Ca me ba, rri pwr smari, nuk lodhem shum, dhe kur s lodhem shneti rri mir, ndjehem shum mir kur rri, Clodhesh e s bwn gjw, je pwr s mari...

Pwr zotin tash Ca me t than, kalamajt do t..., i ndimojm se, un pwr shembwll jan rrit kalamajt e mi, s i kam nw shkoll, pwrpara, kur i kisha n shkoll, i kam pas nimu, lexu, marr msuse e gjana, se tashi jan ba t mdhenj t mijt, jan fmij t mdhenj t mijt, po, po, jan mirboll.

Po tani asht ashtu e veshtir, po un nuk e kam ndwrmend me shku n ven tim, kam shtru punwn ktu n Greqi edhe s du me hik vet, edhe me m than nuk hik un, se kam tre fmijt e mdhej, un jam tu u ba gjysh tani...

Po tash, Ca me t than pwr ligjet e Shqipris, e n Shqipri, ven tim, nuk e di se un kam ... un shkoj kanjher nw nji vit, shkoj rri nji jav, nuk e di Ca ligjesh kan atje n Shqipri tash, i kam harru, ma mir t kallzoj ligjet qw rri ktu si ligjet e Greq... eee ... Shqipris.

po e besoj se ka ndrwshu klima, klima ka wsht ndrwshu shum , klima ka ndrwshu me, pwr shwmbull, vera, vera vjen von, dimri, dimri ik von, a kupton, ka ndrwshu klima shum, ater nga ju

Po kafsha e preferume e emja wsht qeni a kupton qeni, m pwlqen thash jan t bukur kto t vegjlit, m pwlqejn, me kallzu t drejtwn, kto qenjt e vogwl m pwlqejn shum, po, po m pwlqen se jan qen tw bukur, mw kupton, dhe qen shum tw mir.

Po, m pwlqen poezia, pwr shwmbull, mw pwlqen poezia t mir, po m pwlqen me i digju, kam qef kur m i lexojn njerzit poezit, kam qef se knaqem fare, kur ma ... ashtu, jan shum, shum t mira, nuk jan t kwqia poeziat, edhe kam ca poezia shum t bukra.

jo, me avjon nuk kam shku asnjwher, se nuk kam hip nw avjon nanjwher, nuk m ka ra rruga, jo, jo, nuk e di as si asht avjoni, kam qejf me shku njw her me avjon pwr qejf, po nuk kam koh, nuk kam koh... pun e kshtu kam met pa shku

Ushqimi im asht... domthan atsh ushqimi asht... mu m pwlqen t ha ushqim, po ushqimi i preferu wshtw- preferuar imi wsht grosh, grosh kam qejf un, grosha hasha n fshat

Un pwr zotin me thwn tw drejtwn shqetsohem shqetwsohem i emi asht ma i madh si me ta shpjegu ti, kur s kam nonjw gja, pwr shembull, kam nonj problem, nonjw gja, shqetsohem shum, edhe nuk m pwlqen pwr shembull kur kam probleme e gjana shum...

Tradita jon asht, me t thwn tw drejtwn atje n fshat kur qesha, me Cifteli, qw wsht kur bi Ciftelia, t thjeshta, shum a pak me Cifteli a kupton, me Cifteli, po...

Po makinws di me i dhwn se s kish nga me msu ... kam marr patendwn, e kam marr n Greqi patendwn, ka nanj tet vjet qw e kam marr patendwn, po di mir me i dhan makins, mirboll, mir por ruhem, di me i dhan makins, po po,

Me pushime s mw pwlqen kurrkund se s kam, se s kam shku ndonjher nw jet time, se kam tre fmij, tw thash, ju thash edhe nj her, kam tre fmij, jan t rrit tash po s kam ku me shku hiC, e shkova pesdhet vjeC un, ku me shku, kam koh pwr pushime?

po tani Ca me t than ti, un nuk, mu m duket pwr s mbari, se kam qwn msu m u fut n bank, me pagu n bank, jo me lap topa e kshtu me, me pagu me kart edhe gjana, kam qwn me vivliario,... aty ka qwn ma mir mase me vivliar si dhe kshu me kart

Ka vene si nuk kap telefoni pwr shembul, kur t shkoj nw njw mal, nuk kap telefoni n male, malet nuk m pwlqejn, malet nukw, nuk kap telefoni, nuk nuk kA sima, nuk ka hiC, boll me nodh me ashtu, me kap val, po nuk kap val

at-here ka pas lloj lloj smun-je, Cdo lloj smun-jesh kishte, ... ka pas pwr shemull nj smun-je.... athere ka qwn shum smun-je, zgjebja, morra, Ca s ka pas, po....

Pwr zotin, s mw ka taku me pas pwr avokat edhe njw gja aht se nuk kam probleme me njerzit e nuk dua gja avokat, po kur du nanj avukat futem e ma gjwjn njerzit tu pyt, me pyt njerzit ... se kur... nuk kam nanj problem me avokat...

Po tashti qw ma thon ti deti ka ngjyrwn blu, un mendoj se asht blu, se sa her shkoj ke deti, e shikoj, duket se ka ngjyrwn blu, Cashtu, mendimi im, a kupton, mendimi im asht Cashtu, po se ngjyra wsht blu,

Po n televizor shofim filma shofim lajmet shofim kang, shofim lajmet pwr shembull, kang, filma, kang filma shofim ma shum, filma, kang, po...

Mbasi ka ba fmit, s ka ba asnjw gja ore, s ka pas Ca me ba, e kupton, asndonjw gja, vetwm tu u marr me fmijt, Coi m shkoll, Coi n kopsht atere, bjerri ke shpia, kshtu gjanash ka pas ba, s ka pas ba nonj gja t madhe

Mua s mw ka kap asnjw smun-je m kan than robt, me kan kap gripe kshtu, po temperatur kam pas, se gjana, kshtu gjanash, nonj gja t madhe nuk kam pas mw kan than, nuk kam pas smun-je t madhe, se t vogla smun-je kam pas, po t vogla jo t mdhaja

Po shkolla ktu m pelqen se nuk wsht pwr shembull ktu njw jav, pwrpara kur kan qwn nw shkoll, s etani nuk i kam ma n shkoll, mw kan pas than se shkoll wsht e mir, thosha un s kam qwn nw shkoll ktu, asnjwher, me thwn tw drejtwn, po.

Po Caja m pwlqen, Caja, Cai, m pwlqen Caja, e ma shum e marr Caja kur pi Caj nganjher, se pi Caj shpesh, m pwlqen me marr ma shum m pwlqen Caja e malit, ajo e malit asht e bukur, asht ma e mir e malit. Caj e malit, Caj e bukur, e fort, shum.

po tw di, i kam pwr..., tw di mwsojn mir, s mwsojn keq, pwr shwmull as, as nana as baba, msojn mir, nuk msojn keq, me thwn tw drejtwn, ato po dwgjove nanwn e babwn sot asht mir, nuk asht gja e keqe me ngju nanwn e babwn, nanwn e babwn duhet t' i ngjojsh

gjaja ma e bukur, ... ka shum gjana si jan te shpia ime t mira, po kam bufen,e, kam telvizorin, e, frigoriferet, e, pwr shemull kam komodinat... qw ulem, karriket, kam ble nja dy karrika t bukra...

Pwr fmijt e mi uroj gjanat ma t bukura tw jetws, tw msojn, t bahen fmij t mir, mos kapen me njerzit, mos bwhen Cuna t kwqij, e t jen Cuna t mir, tan jetwn t jen mir, o Zot!

Po ke partnerja, partneri me qwn qw t jet mir shoku i tij e Cdo lloj shoku n jet t jen mir, o zot me ja u mor edhe gjana t mira t jen, po Ca dona me than tash pwr gjana qw pwr Cdo gja asht gja shum shum t mira.

Po m pwlqen me ec, mor, pwr shembull, mw pwlqen me ec n kamb, a kupton, edhe me mator, po n kamb m pwlqen ma shum ma, se ecjen wsht knaqsh me ec, do t... Cdo lloj njeri duhet me ec pak, Cdo lloj njeri duhet me ec, po.

po, muzik, m pwlqen Cdo lloj muzike, nuk ka, a kupton, nuk ka... po, tana llojet e muziks m pwlqejn, nuk asht nanj gja se... po ne na pwlqen shum muzik e veriut, fshatit ton, fshat, po Dava Gjergji na pwlqen pwr shemull, gjanat, muzikat me Cifteli, po, Cdo gja me Cifteli kam qejf